Madi sa mumu op miang, pasin moxa lelep mamaran, ma kavae balin di xa be sak opa sulap di ga bu esak orup, mi ga bu momonong anan ka virok lamun ningin kakava di ga ba ravet balin, ai ga ba vet balin, sa momonong mamaran, miang a malamun mon ka tet, la malamun. Ka oin sa mumu, miang <noise> kamun a luxa ma vet nian, ine miang di ra ba mu miang ka malamun te ramam me vos anung iat mana minong ka balana vaga taba mamaran xa sa ga luxa miang ara xalap ka babarat ma axalap, xalap ma axis ine xo xa oin, ma tet e tamiok ma odiet ta ba nainom loxotap, ine miang ine ta ba ru mangin axiris animu ma na mininong kanimu ta ba mamaran, ma kavae ra xalap karen ta xa ba saban, ine miang op ma sulap, sulap, sulap na ga lixilik e ganan <noise> kane nago me papa di bu tibe ra veo me, ramak me nago di bu osen io ma vite moxa inom, vite mo axalap anung op miang, nago ine oin moxa viniro sabu arixen, na ga bu tibe op ma. Ine mine, oin mara viniro, opa nuka ba om ka bung miang, a bung miang ta ba xa ian karen, ine ogora viniro miang nago busu met mi tasinginen, lamun ka taim ningin di vade xulen op ma, na viniro re nago me eremak, ma na mi mu ra mangin, mi mu ra mangin. Turun iat ma ningin ka taim ningin mi bobo balin, mi vade arurun la viniro re ramak me nago lamun a inom loxotap. Lamun a pasin ka babarat, ma pasin ka mininas ine ma mi vade xulen, mi vade xulen na viniro to ningin mi vade xulen mi xinis manaran karen, miang a tet, a tet man ma oin man mu taba vuvulik lagamo a loxotap ka ara tet taba. Ta ba, a barok tano miang, a bagain tano miang. Inung iat ka om lolos taba feedim a femili tung, inung iat ka om kanimu iat, lamun a mamaran tanung iat, mamaran tanung iat arixe ma visok kanung ma isuom. <hesitation> Kavae ra ana axalap papa xa saban karen kalaluonin imu ine miang <noise> <hesitation> na ka pasin bilok moxa me nago da buk vovoro me, pasin moxa nekpos, kakava ma ningin ka taim ningin mi vade xulen op ma <hesitation> no na nalaxin di bu xa consen lamun a visok bagain, me idu xirip a visok bagain ti di op ma di vovosok na, di vovosok, di eilep ningin avisok ka ngas. Ma ni miang kaka va ma vite mamaran. Me op miang, imet me xa mu xusup tomangin ana viniro e nago nabupovororavimem me xa mu usup tomangin arixen. Lamun ta baomange bilok a bu ma ra pasin ma, taba a mange bilok a bu mara pun, taba omange bilok ara saxam mat natnorong kanum. Ma na vinoro anenese ma eremak me nago di bu tibe ra vimem orin lamun opa, ta taxin, ta taxin maran, na ga ra tet taba malamun inung. Pasin moxaalelep mu ra ba monong maran ine mon miang, ara xoron bilok karen opa kave ra. Saban karen, inung iak taba momonong taba bobo iak, lamun atet na taba ot taba ribe ra eramam me vos anung pa io u malamun e nang op ma malamun ine op ma, ine miang kavae ra tinip <noise> kalaluonin karen miang op miang, mamonomong iak ka ma iamun kanaung iat, taba mu malamun te ramam me nago. Idu iatbdi ra ba mu malamun tanung, miang du muso ngus, orait.